فكرة إن يكون عندك شيء مرة ما يخلص ترى مو بالشيء اللي مرة واو بسبب إنك راح تطفش منه. لكن أنا اظن لو بيتزا او ايس كريم لا خلنا في الايس كريم بحيث اني اكلة في اي وقت ما راح اشبع منه مرة واحدة. في نكهات واطعمة مرة كثيرة فراح يمديني استمتع اكثر. فأظن الأيس كريم حيكون افضل